Tiku otsah om sääne matõrjal, miä om päämädselt väävlist, <hesitation> minkal om <hesitation> küländ matal <hesitation> palamistemperatuur. Ja tuu tikupaki küle pääl olõva riba päält tõmbaminõ tekütäs küländ lämmüst, et tikk lääsiq palama.